و كل سلالات الكلاب تكون وديه بنفس الشكل بعض الكلاب تكون إجتماعيه أكثر مثل اللبرادور والجولدن روتريفر والبعض الاخر ممكن يكون حذر أو منعزل مثل الشيبرد الألمانى أو الروت وايلدز بس بشكل عام سلوك الكلب يعتمد على تربيته وكيف يتم التعامل معه من صغره